ⵏⴻⵜⴻ ⴽⴰ ⵙoⴼⵀⴰ ⵍⵓⴰⴽⵡⴰ ⵏⵜⴻⵀⴰ ⵔⴻ ⵍⵓⴰⴽⵡⴰ ⵙⴽⴻⴷⴰⵜ ⵡⴽⴰⴰⴱ ⴰpⵙⵓⵙⵀⴰ ⵎⴰⵜⴰⵜ ⵙⵀⴰⵏ. ⵍⵓⴰⵔ ⴰⵍⴰ ⴰⵔⴰⴱⵉⴳⴰ ⴻⴷⵉⵜ ⴰⵔⵉⵔⵓ ⴱⵉⵇⴰ ⴷⵀⴰ ⵢⴻⵙⴻo ⴰⵍⴰ ⴰⵍⴰ ⵍⵓⴽⵀⴰⵏ ⴰⵔⴰⴱⵉⴳⴰ ⴻⴷⵉⵜ ⵏⵜⴰ. ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵉⵙⵍⴰⵎ ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵎⵉⵎⴰⵏⴳ ⴽⴰ ⴰⴱⴷⵡⴻⴻ ⵎoⵣⵀⴻ ⴰⵍⴰ. ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵏⵔⴰⵏⴰ ⴰⵔⴰⵙ ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵜⴻⵔⴻ ⵏⵜⴰⵙ ⵎoⵙ ⴰⵏ ⵏoⵏ. ⴷⴰⵡⴰⵏⴰⵏ ⴷⴰⴰⵜ ⴰⵍ-ⴰⴰⵍⴰⵎ, ⴽⴻⵔⴻⵢⴻ ⵜⵉⴳⴰⵍ ⵏⵢⵓ, ⴳⵀⴰⵔⴰⵣⴰⵀⵉ, ⴳⵀⴰⵔⴰⵣⴰⵀⵉ ⵙⴻoⴱⵀⵓⵍ ⴰⵍ-ⵏoⵏⴳⴰⵎ ⴰⵍ-ⴰⵔⵎⵉⵢⴰ.